<hesitation> Okunaaba engaro kurungi, tokaazinaaba otakozeesize esaabundi. Esaabundi itwe turikukura aha murembe gwitu esaabundi ebiire yiijire konka nkandahurira emigane y'abaakare, hariho ekiti ekibaabiire nibeeta ekitojo so okora orakirimbura ningashi orakirima ahansi oihayo emizi yaakyo, okibiije kurungi omu kishwani ky'esaabundi then waaguma orakisitirira omungaro zaawe, kikaba nikireeta orufuro, mbwenu itwe tuzaarigwe omu murembe gw'esaabuuni, esaabuuni ebiire yiijire so n'ahabw'ekyo, nookwata amiizi, ogate omugaro, oteekemu esaabu esaabuuni onaabe na n'omubyara orakozamu esaabundi kurungi n'ahaagati y'ebyara oranaabamu kurungi <hesitation> nk'okumara nk'edaakiika nk'itaano ninga ishatu kuhisa ahari itaano, ndateekateeka aho engaro zaawe ziraba zaayera zaabonera kurungi.